Goɗɗo feere waɗi kuugal keccal kuugal semtini ngal nde mbo mooyiɗa goɗɗo anda mooyiɗa goɗɗo nana gambo majum mo laatoto imo waɗa kappa kappa to mo natti yimɓe to mo volay mo heɓtayno mo watta ka volirgo